Ny antony hoe mampivorivory raiky fianakavià raiky ny elefanta zao, <noise> le hoe amindreo agny manko le misy lion regny mihinandreo, de mivorivory reo zany mba tsy hohanin’iny. De <hesitation> karaha zay hoe mitabe tsy lanin’ny mamba hozy ohabolantsika malagasy zay.